ابھی صبح میں کیا کھایا، میں بولتا ہوں کہ کھچڑی کھٹا قیمہ کھایا ہے۔ اب اس کو بناتے کیسا، بولتا ہوں کہ کھچڑی ایک ایسی ڈش ہے جو زیادہ تر ہم صبح کے ٹائم پر کھاتے ہیں۔ اب کھچڑی کو بنانے کا سیمپل بہت ایزی میتھڈ ہے۔ کھچڑی کو جو چاول رہتا ہے، چاول اور جو دال رہتی ہے، <hesitation> دونوں کو ملا کے پکا کے ابالتے ہیں۔ کھچڑی میں گھی ڈال کے کھائیں گے، کیا بہترین مزہ آتا ہے! اس کے ساتھ میں گھی ڈالنے کے بعد پھر اس میں قیمہ ڈالیں، خالی چکنے کے لیے سائیڈ میں قیمہ لگائیں تو قیمے کا جو اکدم ٹیسٹ زبان کو ایسا لگتا، زبردست مزہ آتا۔ اور پورا دل کھول کے کھا سکتے ہیں، پیٹ بھرا تھا۔ مجھے بھی کھچڑی کھٹا قیمہ گھی کے ساتھ کھانا۔ اور اگر اپنے پاس قیمہ نہیں ہے تو وہ وقت پر انڈے تل لینا، انڈے تل کے کھانا، بہترین مزہ۔ کھچڑی کھٹا قیمہ، کھچڑی کھٹا انڈہ، زبردست رہتا۔ میں آخری وقت کھچڑی کھٹا کھایا ابھی۔